जसा हालात के बारा में मलके भायला बात कर्र्या । जसा ठंड की टेम ने नरा मलके एक जाग ने तापर्या। आली उली बाता कर्र्या। भायला की ऊ भायलो असो ऊ असो। नरा भायला बैठ्या तो भायला लड़ गया दो। ढंग से ही लड़र्या दोई। तो उन से बाता करांगा उणे समझांगा। अपण तो असा ही मजाक कर्र्या छा। असा नी लड़नी चावे । एक दूसरा के साथ रेणी छावे। काल से थारे ही कई काम पड़ जागो तो कुण करेगो थारो काम। एकला से काम नी होगों। थारे भायला भी नी आगा। जिसे लड़नी नी छावे। लड़ेगा तो कोई काम भी नी करागो।